Ny votoantony ny fampiasa azy io moa fangala vovoky, amin'ny toera tsy azon'ny kofafa, abanimbanin'ny raha agny, agnabo egny ii!